A m'fa sempre piazì parlé cun ti cuandi ses sun ën po giü d'mural perché ti riese sempre a a feme ri-i e feme ste mei, cuindi d'ura ën avanti cuntinueruma a vedise e se l'ai da bëzogn pitost se riese pa a vedime d'persun-a magara anche moch ën culp d'telefono e parei mi stagu mei, grazie